एसी वालो कोमरो सो रो है। कि तेरे में गर्मियों दाहडा रो चो। ते बीड तेरे में एसी नवा थंदी। रो ती तेरे में पूरी जग फेल जाई। ती काई तेरे में काई सुभ साफ रुत्रे रो है। तेरे में काई आपनों गर्मियों दाहडां बीड से थंद मौसमाई जोसु ला के ती आपनों गर्मियों दाहडां बीड। आपनों काई कमल ओडियों से जाज़े ने चो। कम रो सो रो पूरो साफ सुथ्र रो ने चो पूरो वारू। रो तेरे में सुभ काई गंदगी नी रो। ती तेरे में चो गर्मियों दाहडां रो तेबी आपनों एसी चालू करें। थोड़ी कवाचा बोठ से ती आपनों गर्मियों दाहडां बीड आपनों काई कमल ओडियों से जाज़े और से लागे।